Tele fuɗɗorto ko kamera ( potirngal). So filmaama yaltina yimɓe ɓe, rewa e kuraŋol, adda naatna e tele he. No woni tele o yaltina ko filmaa ko. Hono ni no yimɓe ɓe ngooruno ni.